Bɔɔ baa fʋñŋana áláma, baá dʋ biléedi bʋmɛɛ baá koorína álámɩná kororo-kororo-kororo, baá dʋ bɩ ka dési ka kaarɩná fɛ álámɩná bíɩ ba fʋñnɩ ka tɛlɩ. <hesitation> ma baátchɛnɛ ŋʋrʋʋ ɔɔ yá bɩ sɩ kokofʋmírʋná, kokofʋmíya. Kokofʋmíyaá dzɛ, baá vóli kɛ, ɔɔ mɩnísí-mɩlɩsɩ, bʋʋ vóli, dáŋɛɛ lɩ bʋʋká bʋ kpɛɛlɛ kaá lɔɔ baa dʋwá biléedi, ɔ dʋwá kɛ mɩnɛ ɔɔ bútina dáŋ ká ka bara tɔɔ kokofʋmíyaá dzɛ, <hesitation> dɩ dzɩñna kɛ sɩ baá fʋñna álámɩná, <noise> baá tɔɔ bíɩ ba taa mɔsí sɛɛ baa kórówána ŋirɛgnɔñsɛ ka kóró kóró kóró mɩnɛ kala, ŋñná sɩ ŋírɛɛ kaa yɛ tɔkɔtɔkɔtɔkɔ ayéé bʋʋ vé ka-ká tokoromaa, yáa sɩ ba tá dési fɛnɩ ŋ ŋírɛ bɔɔ, <noise> batá kaarɩ kaarɩ fɛnɩ bɔɔ, ŋñná sɩ baá kpéri kokofʋmíya ká ka mɔsɩ biléedi ka dʋ bʋmɛ, bá dʋwá báá bara bá baráa báá mɔsɩ kóo baá kaarí fɛnɩ, baá kaarí fɛnɩ ŋ ŋírɛ, baá kaarí fɛnɩ na siminamɛ ka laá, báá kaa kaarɩ fɛnɩ ma sɩnáŋɛ na vaŋɖío lɔ, báá kaa kaarɩ ná fɛnɩ na vamɛɛrɛ lɔ, báá kaa kaarɩ ná fɛnɩ na awárí, bá kasríyá ka tɛlɩ mɩnɛ, ŋñná sɩ ŋ fʋñtɔɔ dé kóo, bʋʋ yɛ adaŋ. Ñŋ ba nánɩ, sɩ ɛɛɛŋ ba fʋñ mɛ. Ñŋ adetúná ŋyɛɛ, ŋñ dé ka kɔnɩ, bíɩ ágoluná róó dzɛɛ ŋñ dé ka kɔnɩ. Bíɩ adetúná, ágolubáá sasí, bíɩ bʋ taa yɛ ágoluná róó wáa adetúbaá sasí, doomi ŋsɩbɔɔ bá fʋñŋá ní ŋsɩbɔɔ bá kaaríyá fɛnɩ dée, yáa sɩ bé, kokóriyáá baá kaarína fɛ álámɩná. Ñŋ ba fʋñnɩ ka tɛlɩ kokofʋmíyaá baá mɔsí, báá dʋ laáamʋ biléedi, bá dʋwá biléedi tɛlɩ báá kaarɩ fɛnɩ ññ dé. Tɔɔ kokofʋmíya ká ró baá korosína álámɩná, korositɔɔ dzɛ barɩ baá dʋ límɔ ŋírɛ mɛ ka dʋ fɔɔkɔ, bʋe pʋkʋtíyá báá mɔsɩ kokofʋmíya ka korosiná nɩ kpálí-kpálí-kpálí ka fʋŋná nɩ kɔlí-kɔlí, barɩ ba táa taa dʋ límɔ bɔɔ, amá kokofʋmíyaá dá dzɩñŋsɩ baá korosína na bʋká bʋ bɔ kʋ álámɩná bɔɔ yáa sɩ barɩ wɛ báná vaníŋɛ fʋʋwá, tʋnaá dɔkʋ biléedi ŋsɩmɔɔ ɔɔ korosína álámɩná, bʋ táa kʋɩ bɔɔ, bʋká barɩ mɔɔ ñŋ ba kpáta dɔkʋ biléedi bá fʋŋ álámɩná, bʋʋ kʋɩí yá amá bíɩ kokofʋmíyaá yá, bʋʋ teñ bʋtáa kʋ álámɩná bɔɔ. Tɔɔ bɔɔ mʋʋ dzɩñŋá sɩ baá yɛna kokofʋmíyaá dzɛ éé.